أعتقد إنه لازم يكون في توازن بين الاثنين، النمو الاقتصادي مهم لتوفير الوظائف وتحسين مستوى المعيشة، لكن إذا أهملنا البيئة بنواجه مشاكل كبيرة مثل التلوث وتغير المناخ، لازم نسعى لحلول مستدامة تحقق النمو بدون ما تدمر البيئة يعني لازم نفكر في الأجيال القادمة وما نضحي بالبيئة مقابل مكاسب قصيرة المدى.